no kēia kanaka kiaʻi, ʻaʻole ʻo ia makaʻu i nā mea like ʻole. he kanaka wiwoʻole nō hoʻi ʻo ia. <noise> a no laila, iā ia e kaʻi nei ma kona ala maʻamau, kēlā lā kēia lā, kēlā pule kēia pule, kēia mahina kēlā mahina, hele akula ʻo ia a ʻike ʻo ia i kahi kanaka e peʻe nei ma hope o kekahi kumulāʻau. iā ia <hesitation> e kokoke ana i ke kumulāʻau a me kēia kanaka, ʻī akula ʻo ia, "e ke hoa ē, he aha lā kāu e hana nei? a no ke aha maila ke peʻe nei ʻoe ma hope o kēia kumulāʻau?" pane maila ke kanaka e peʻe nei i ke kanaka kiaʻi me kēia, "a, aloha kāua! ke peʻe nei wau mai koʻu <hesitation> kaikaina <noise> ʻoiai ke pāʻani peʻepeʻe aku nei māua."